zaho zô an de intelopolo isambolana si zaho mandeha a bazary satria zao an isanandro zao tsy megnano bazary. Dia dimy arivo isaky mandeha akeo laniko laniko amizao rehefa mandeha a bazary akagny, nakôa hoe fito arivo farany bé.